गणा जानवर शे, जो मका अच्छा नहीं लगाज। जसो की कुछ जानवर नहीं शे, जसो की कुट्टो। कुट्टो शे अच्छो पराणे शे, जंगली कुट्टा फिराज रहेज, वो मका अच्छा नहीं लगाज। वो हम कहीं भी जावच, भोका हीच करच, भोका हीच करच। तो वो हमको मका सही नहीं लगच। तो कई बोलू और कोई जानवर चे जैसो की हिप्पो पटोमस। ऐसी नो गंडो जानवर लगेच। ओ की देखी नी पसंद अवच, कई बोलू हूँ।